Kua papaka mopötï ani uno jei supeva, <hesitation> opaete oime ipuere ani ou ñaneakape, jokua ñee ñajaa yave, mopëtï jaeko opaete mbae iyïpï, opaete mbae yamboïpï vaera, jokoropi jare jukurai yande ñaneakape ani yande paraviki reta <hesitation> yaiparavo vaera, yamboïpïta möpëtï rami, jae jokua opaete mbae iyïpïva yande paraviki, yandereko, jare opaete mbae ikavigueva.